Tiiä-äi maq, kuismuudu nuuq kameeleoniq mutikit püüdväq. Ma arva et keelega iks, s- keelegaq ja suugaq. Ma olõ nännüq jah filmist, et keelegaq püüdväq kinniq.